ഭാരത ദേശദ ഹവമാന വൈവീദ്യമയവാദൂനു। ഉത്തരാഡു, ഹിമര്ദ, തിന്ജിദന, ചലിഗാല, ദക്ഷിനാഡു, ഉഷ്ണദ താപാമാന ഇപണു। ബേസിഗീ കാലഡു, ഉഷ്ണബോകാ, ഉന്ഗുദുന വാതാവരണ ഇപനു। വിശേശവാദു, ഉത്തരബോകാ, മധ്യബാരഥഡു। മുംഗാരു, പര്വഥഡു, ഉകദക്ഷിനാബാഗഡു, ജൂനുര്ദു, സപ്ടേംബര്മുടാ, ബാരിഭര്സബര്പുണു। ചലിഗാലദ സമായഡു, ഉത്തരബാരഥഡു, തീവ്രവായന ചിത്തന ചലിനു, അനുഭവീ സാഉണു। ആണ്ഡ, ദക്ഷിനാബാരഥഡു, ഹിതവാതാവരണ ഇപനു। ബാരഥഡു, വിവീദബാഗഡു, വിവീദവാതാവരണ ഇപനു।